﻿Okugumisiriza nekintu kyamaani munonga, waagumisiriza bumwe oreyongyera kumanya, oreeyongyera nokubona eyindi migisha kandi waagumisiriza na Ruhanga arakwiijukiramu. Okugumisiriza kuratuma wakora namaani, kiratuma otaatwaarwa twaarwa kandi waaba waabwiine eki waagumisiririize, eki waaba owiire orenda ngu obone, torakizaana zaaniramu, orakikwaata gye kandi kugumisiriza kuratuma waasiima, ora- orasiima abantu bakubeeriireho, oyesiime, kandi ekindi okugumisiriza waagumisiriza, kuratuma waaba omuntu owomukozi <noise>